نحب نقلو ما تحبطش راهو الوقت هذا صعيب ياسر حاول تبحث في أي حاجه ولو بعيد على مجال تخصصك راهي متوفره شبكات تواصل اجتماعي حاول تحضر ملتقيات تتولهى فيها، حاول هكه <hesitation> ولو بعيد عليك شويه حاول تحضر وتنظم علاقات مع ناس في الميدان تاعك هكه باش تطور من سيرتك الذاتيه و تلقى فرص عمل في المستقبل.